Lesdi mi Viyettanam ɗon mari wakkati gonɗum gonɗum see to poowngo e ndiyamji ɗuɗɗi ndiyamji ɗuɗɗi ndungu gu daa ko ko konduye lewru